Ini me nyeneke se nnamde, nsikania mkpo utiñ Ike mmi, kied edi Oro nda nsie mme ndise nnyiñ nkud mme mbuk mme mbuk mme mbuk emi etibede k'usen k'usen make owu inyem ndifiñ Ami nyañ ndiọñọ se ntiñde nno owu. Efen edi nsikibade ekebe ndisie mmi nnim otu ke ñwọrọ nka anwa nsikpọhọre ekebe ndisie mmi nnim nsie k'ufọk nni nkip mme mkpo ntibe eke mmitie mm'itie mme mkpo emi etibede mm'itie wanade ekọñ mme mklk oro nko mme mkpk nsisiede esidi mkpoemj esinode owu item awak emi esinode owu item siak mme mkpo mme mkpo emi ami nsikudde emi etibede ke mme itie mm'itie edi ukpep mkpo Ono nnyin emi inside do ini mmenyeneke se nnamde mmesima ndisie mme ekebe ndisie nnyuñ nsie mkpo me mkpo ufiñ Iko mmi nkud mme mkpo s'itibede k'usen k'usen